Est wu wnaq <hesitation> ki'k'osb'ik chjaay e quuk' <hesitation> ruk'rch'aat e de seis a siete horas es wu utz neem para ke ellos <hesitation> kekpixb'aj wuk <hesitation> wrom ruk'wu ixoq ruk' kuk' kk'jol para ke kk'b'ik jun saqrikeem chke.